ارے میاں بنگلہ دیش کا کوزین ایک دم مست اور فلیور فل ہے۔ ایک دم الگ اسٹائل کا ٹیسٹ دیکھو۔ یہاں پہ کھانے کا موسٹلی رائس اور فش کے اراؤنڈ ریزولف کر دے۔ کیونکہ ریورس واٹر باڈیز کا فل چین ہے۔ ادھر ہلسا فش کا نام سنے کبھی۔ ایک دم سگنیچر ڈِش ہے، مسٹرڈ پیسٹ کے ساتھ اور ٹیسٹ فل، رِچ اور ٹریڈیشنل۔ اب اسٹریٹ فوڈ کا سین بھی چل زبردست ہے۔ گلگپے اور چنگری ملائی کری، پِٹھاس اور سنیکس کا فل ورائٹی ہے۔ میٹ بھی یوز ہوتا ہے، چکن، مٹن، بیف؛ لیکن فلیور فل تھوڑا سبٹل اور ارومیٹک، مسالے بیلنسڈ۔ ڈیزرٹس کا سین بھی مست ہے۔ رسگلہ، مشٹی دوئی اور سینڈیش جیسے سویٹس کے ٹیسٹ ایک دم کریمی اور سوفٹ ہے۔ مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو بنگلہ دیش کا کوزین ریورز اور رائس کا کومبو۔ فش کا ہیرو اور سویٹس کا فل ریچنس، ہیلتھی، ٹیسٹی اور ایک دم آتھنٹک دیسی فلیور کا ساتھ۔